کله چي د اورګاډۍ په اړه فکر کوم نو د کوچنیوالی وخت می را یادیږي چې یو وار د کویټې څخه تر پيښور پوري پکښي تللی وم. هغه وخت می سم نه دی په یاد. خو بله خاطره چې مي ذهن ته راځي هغه په هند کي د دوجیش ساعتو د ریل ګاډۍ سفر و چې ما په دوه زره پنځلس کال کي یوازي وکئ. هغه به مي هیڅ وخت هیر نسي ځکه چې ډېر اوږد سفر و او ډېر ښه خوند یې کوي. که چیري موقع مساعده سوه بیا یې کوم.